والله يا أخوي، إذا كان الإختيار بين الشهرة والذكاء، فأنا أختار الذكاء. أكيد لأن الذكاء هو اللي يفتح لك أبواب جديدة ويخليك تفهم الأمور بشكل أعمق. والشهرة، كويسة، بس ممكن تكون عابرة، لكن الذكاء يبقى معاك ويخليك تنجح في الحياة.